Isan'ny mailaky alefako isak' <hesitation> herinandro da eo amiñy dimy eo o eo, da ny mailaky ny an'olo tokana koa eo amin'ny roa eo mandritry ny herinandra. <noise>